Ny sakafo nohaniko farany a: vary ary ny laoka hen'omby sy anana. Ny fomba nanaovana azy: tetehana ny hena avy eo endasina, avy eo arotsaka ilay anana efa voatetika, de atao ketsaketsa fa tsy tena atao ritra, de ny vary kosa: ampangotrahana ny rano avy eo hofaina ny vary, arotsaka ao anatin'ilay rano mangotraka, de endrasana ritra de vita.